Dallimet mes ushqimit organik edhe jo organik jon kogja shumë. Ushqimi organik domethon kultivohet nëpër ferma ka njerz special që merren me to edhe ju kushtohet ma shumë vëmendje atina. Ama ushqimi jo organic osht ushqim ma i procesum, osht ushqim ma i shpejt edhe na krejt jemi msu me ushqim jo organik n’jetën tonë t’përditshme, fatkeqsisht.